Kiminyawo nga kyekhukhupana, kyekhurekana eeee! nekhukhupana kamasasi khukhwirana nikyo kikiyangisya babana khumasomelo kabwe.

Ee! bibindu byebabandu sebiba bibyowo taa, bindu byebabandu biba byeba bandu, kenyikhana khubirya ate nalundi sekenyikhana khuba simbi nebibindu bino kwanza khusi khubiyenanalila taa yenyikhana khurya bibindu byebabandu sikila khurerawo lukosi mubandu khubela nobiyenenalila munyala mwalomana nebabandu.

Byebukhala mumasomelo musyalo ebyo bimanya babene bekamasomelo sikila nibo balipisyanga babamanya Sina nisyo banyolamo ou!.

Khuyeta khusomya babana bali nende buleme mubandu, obacha walola babandu balekhana nende nenabo wabakhongelesha bekhala nee babandu balekhana nenabo, nonyola babandu balekhana nenabo nebakanikha, babana babawulila bulayi baloba khuba nende burye taa baaba frii bawulila nishe basoma

Sili silayi khurekeresya babandu bakhulu khulwekhuba bali nee kamakhula kamalayi kanyala kakhuwa lirye nekhwikhwiyombekha.

Butinyu bubechangawo sikila chipasi chinyala chechula chimatatu chechula indi mwela khuminana busa mwola nga mumakumba sokho! khowiwulila bulayi taa wacha khuma! khumatibabu.

Khwenyikhana khwara chiretyo mubirekere byefwe wakila babekhali bamanya bibilikhuchililila mubyalo nende musibala syosichana kakila norawo eretiyo, basakhulu nebalosi bosi balasa! balawulilanga baloba busa khunywa kamalwa nebamela taa mala barekeresya bili khuchililila musyalo.

Nafuna lusimu lwange lwakwanza kumwakha kwa elefu mbili kumi nga namalile khusoma.

Cholanga yani mubifwo naa! ye bitima bibindi bikholanga taa, mala changuwisya khubona chiri chitimisya bandu khubayila mubifwo bye aleyi, nono omundu naninile epikipiki emuyila express neno ninile etaxi, olikhwola khusitechi mala wime babandu babandi banine bekhale.

Betesita khawukha khumanya nga sebali nende nakho taa nebanyalisye khulinda efwamili yabwe nekhuli! khukhwilinda bulamu bwabwe nga nebuli.

Sili silayi khusinga chingubo nioyamekho ebe! ube umumiliyu kumubili kwowo nolobe khulwalilila tawe sikila bulwale bunyala bwamamo lifwa.

Butinyu bwebabandu besikelema banyola khusyalo, aaa! abulala basani ekasii, eba yebasani mala bekomba bakikhole nenga sebanyal tawe.

Nekhali nende chisende chekhulipa khwisomelo taa, esese enamba nacha lundi chiloni, nacha chiloni naramba naloma babanabange bacha bakulisya mandazi natekha mandazi bakulisya bakenda bafunamo chisendi khwalipalipakho khwabona khuri khwabusabusa mala khwakatilakho chiloni nabasasulila chisendi

Aa! chisako nekamatuli chirera babandu alala aa! nechimalile khubarera, chakila babandu babecha ano balala babawo nebawandiki balala bekopa chisilingi nicho barera musakomwo bakhola bibyasara sikila chirera kimilimo khusyalo.

Chingelo khubatiti chili nende chi advice chindayi mala omwana nga walondelelakho aba omwana omulayi.

Seneninyukhe kumutikhinyi, inyowa nanywakho khachayi, nalyakho khamandazi ne! nee bangonelekho abulala khatore fwe fwabene khukhalanga khuri khabwa! khabowembale khwa! indiakhakhenakho wamala nenyukha nacha nakhola ekasii.

Butinyu nechindwale, lukambo nekamakhuwa kakandi karerawo bukhali bulala taa nono khuwambana nebabandu khuli khulayi lakini wakati sangine bukosi bureranga matengemano.

Omundu khuwuya musyalo khucha mutawuni aba khakayima limenya lilayi lundi aba khekayima ekasii endayi anyalisye khulinda efwamili yewe bulayi.

Khupanganga mungo bilyo byangano-nangano sikila nga walile silyo silala, omwana sachowa taa namew bandu sebamiliya taa kila khupanga bilyo bili byangano-nangano.

Babandu balinende bulwale bwamunyafu mubyalo khubayeta nga babana kekhe baloba khwikamakama nende bisoleli taa bakhana, naneli bali bandu bakhulu bakhwalikhe bayiyambanakho nga omusecha no mukhasi wewe bakanabaryo, bakhayiya yiya nebayenja babandu bandi taa, neneli bari bulwale bwabawamba, bache mu sipitali.

Emwanyi endayi ela erunga sikila ebeyi yayiyongela, butinyu buliwo, indi emwani chana ebabusa yesizoni, akari nga esizoni seli yemwanyi taa, ekhoya wabakho nesyesi okhola sisindi syesi onyolamo syakhulya.

Khubaelesya esyima nga basakhulu, khubaelesya nafasi chekhubona khuri nabo bosi banyola efuna nga serekari neyarera kamakhuwa kekhulipakho ba elidale babawakho sindu sititi syo! si! balanga lukosi, yani khubawakho! khubaramo nyafwasi yekhubawa esyima.

Sili silayi khusoma khukholo tafawuti nyo khumanye ekholo yino yamila waa nenanu nibo balebe ba baa bekholo fulani.

E! hee! eyeyo nasangala, yana abele buli wakati ninyukha sanekhupila babandu nechisilingi na! naramo che che yani senenya chiwe taa, nekhala sa khekhupila babandu, naba nasangalile sana buli omundu niye nanyolanga nemubolela nandi ekhuwekho enamba yowo! yange, mbekho enamba yowo kene ekhupile yakhaba nekhali nesyekhumubolela tawe abe mubolela.

Nowiyakhila musale wowo ukhwonakile, obawafunile sindu syekamani sikila nayi! yesi nawe ngawonakile, newonakila omundu yesi alakhwiyakhila mwaba mwana butwela khusyalo sikila wamwiyakhila yesi wakhwiyakhila mwaba sindu silala.

Kamakobi kamatiti sekayetanga omukhasi taa nga katandikha chibisinesi ako kamwisya enyuma sikila obona si! sekanibwa waba nende kamakobi kamatiti taa, akanibwa abe busa frii, salikho likobi lyosi tawe.

A! sikila babandu bawuya musyalo bacha mutawuni, eses embona ewefwe eno balala bacha khebayencha kimilimo, chikasii musyalo sechilimo bulayi taa nono bandu bacha bayencha kimilimo, bayencha bulindi bulayi, bayencha busilikhi, bayencha nekamasomo kamalayi khubana babwe.

Engo wefwe, efwe khubaya chimbusi, khwabaya chikhafu, khwabaya kamakhese nechimbwa chilinda bibindu bino byosi.

Nga wasingile chingubo, orusyakho buchafu, buchafu bwechingubo burera biwukha bibiba mungubo nga chinda wakenda owunyilila bandu, mala aba bubi nibwo, so khusinga khuyeta mala aba osingila esabuni.

Khulosya chingelo, khuyeta babana batiti baba ne khukhwiyika lundi babangula kamakesi kabwe nechingelo chakhuyeta khufunula nio okundi akhanyala wamanya taa.

Khubakhongelesya mbola khwaba nenabo esi khwikhale khwaba nga khubakelesyela, khubakanikhayo aoao! khuchakha neneabo ee khwabakhongelesya mbolambola nenabo banyalisya khubona bari bacha esikuli khusoma.

Nencha khukona enyowa nasabakho esala mala khusabila alala nende babandu befwamili yase.

Buli buwangafu bwechiparapara khuba chimbi nende kamechi khukhwichula sana sana babe! babambukha kamechi.

Babana batiti nga babachanjile, sibayeta benyukha nekamani kimibili kyabwe kyanyala khukhupanisya chindwale chichi! banga chi! balumba mubulamu bwabwe, mwimenya lyabwe nganebali khuchowa.

Ikhupakho embakha nende efwamili yase, nekhupileko embakha, khwasaba esala, khwasaba wele akhuwe lusiku lulundi luli lulayi ate akhulinde silo syesi khuli khekhwingilamo.

Bulwale bwa corona bwonakisha bibyasara mushao mungeli indi bandu bali nebibyasara byabwe mala babara mulokodawuni mala lokodawuni nebaawo ne bibyasara byebabandu bibabusa mushalo sebabirera ebweni hudisplay taa amala bibyasara byebabandu byoneha sikila babakula bababoyele atwela sekenyihana bakendakende taa

Nganechinile papa esokha wacha khukha draka syopu wanyolakho kamasuswa fulani nebikhaya ewe wayima omusawo mala sisilakho aba ocha mwikangilo ee!

Bibyalo bilinende chiparapara atenalundi byechipikipiki nechindika nicho chiyeta khangu changuyisya bibindu tenalundi chebeyi intiti, chiyeta akhaba omundu okhali ne chisilingi chindayi taa naye akinyola akhaba endika necho sikila chiba chingali musyalo mwefwe.

Babana kiminiongo khubasomya nekhubayila esikuli.

Ikholanga sisindu syekhusaba, khwisaya omubumbi nga namalile nabolela efamili yase syekhukhola niye khunyole nisyokhulya ee! sikhuyete.